اه تلات أرقام مثلا نجول لك خمسة ثمانية اطنعش لو جمعتهم على بعضهم يطلع لي الناتج اه خمسة وعشرين، تو هذين طبعا ثلاث أرقام كيف ما جلت <hesitation> عليهن يعني لهيك قعدنا حني للأرقام لمن يكون الإعداد تكون خمسة تلاتة.